କୁକ୍କୁରମାନେ ନିର୍ଜୋ ମଦ୍ଧେନେ କଥାଵାର୍ଥା କରେଵା କୋ ଵିପିନା ପଦତୀ ଵିଵ୍ଵାର କରନତୀ, ଜାଏ ମଦ୍ଧରୋ ଜାନେ ପତ୍ତୁ ଥିତା। କୁକ୍କୁରମାନନେ ସେମାନଂକର ସାଥେମାନନ କୋ ଡାକିଵା କେମବା ସେମାନନ କୋ ଆକର୍ଷକା କରେଵା ପେଂ ଵିଵ୍ଵାରତ ହୁଏ। କୁକ୍କୁରମାନନେ ସେମାନଂକର ଅଂଚଲୋ କେମବା ସଂପତୀ ରେଚ ରଖ୍ଯା ପାଈଂ ବା ବଢେଵା ପାଈଂ କରିଥାନେ ଲାଂଜରଵତୀ।